मोके पियानो बजान सिखन मन हए । काहेकि मोके पियानोकि पभथक दबान अछ्छो लागत हए । और गिटार बजानवाले गजब मिल्जात हएँ पर पियानो बजानवाले कम । तभि मोके पियानो बजान सिखन मन हए ।